تصور کٔرِو اگر مےٚ مستقبلُک شہر بیان کرُن چُھ، یُس پوٗرٕ پٲٹھۍ آبس اندر موجود چُھ۔ بہٕ کرٕ تجویز زِ تمن چُھ واریاہ زیادٕ آکسیجنچ ضرورت آسن، یُس آبس منٛز کم چُھ۔ زٔمیٖن دٲری بدلہٕ چُھ تِمن گاڈٕ تہٕ باقٕے کھیٚنہٕ یِنہٕ وٲلۍ چیٖز استعمال کرٕنۍ یِم آبَس انٛدر چھِ۔